ذات مرة، عُثر على مفتاح غريب يمكنه يفتح أي باب. الناس صاروا يتسابقون علشان يعرفون أسرار هالأبواب، وفتحوا أماكن ما تخطر على البال، مليانة عجائب وأسرار. المفتاح ما كان مجرد أداة، لكنه رمز للفرص الجديدة والمعرفة اللي تنتظر من يكتشفها. هالقصة تعلمنا إن مفتاح النجاح هو الفضول والشجاعة للاستكشاف مهما كانت المخاوف.